مادتي المفضلة كانت الرياضيات, حبيتها لأن فيها تحدي وحل لالغاز, كنت أستمتع بحل المسائل, وما عرفت كيف كان كل شي مترابط ببعضه, الأستاذ كان يشجعنا, ويشرح لنا بطريقة سهلة وسلسة, وهذا ذاد حبي للمادة, بالإضافة حسيت إن الرياضيات تساعدني في الحياة اليومية, لحساب المصاريف, إلى تنظيم الأشياء.